உலகில் இருந்து தகவல்களை அணுகவும் செயலாக்கவும் முடியும். வெவ்வேறு மீன்களின் படங்களை நீங்கள் எனக்குக் காட்டினால், அவற்றின் தனித்துவமான அம்சங்களின் அடிப்படையில் சில பொதுவான இனங்களை. என்னால் அடையாளம் காண முடியும். உடல் வடிவம்: நெறிப்படுத்தப்பட்ட, தட்டையான, கோள வடிவம் போன்றவை. நிறம் கோடுகள், புள்ளிகள், துடிப்பான வண்ணங்கள், உருமறைப்பு வடிவங்கள். துடுப்பு வடிவம் மற்றும் அளவு முதுகுத் துடுப்பு, காடல் துடுப்பு, பெக்டோரல் துடுப்புகள் போன்றவை. மற்ற அம்சங்கள்: வாய் வடிவம், முதுகெலும்புகள், செதில்கள் போன்றவை.